Ah rô ah, baba, <noise> zah io rô, <hesitation> misy tagny ombagna hely iihh, zany ndraiky tsy ela eh, ndeha aroa zah io misy raha andeha koragnana amin'ologna <hesitation> ansa na afaka iambesagna ma rô kivàgna io zafady, i ry ngiahy io tsy sarotra tazomigna ka le <noise> mbô ôh, iandraso hely aky edy azafady eh.